Aɗa waawi janngirde ɗenngal e heɗaade ko yimɓe kaalata pillitoɗaa hen walla duu, so aɗe yiya binndi, mbindaneɗaa janngaa: inɗe e tinndinooji e kañun e niimorooji. <hesitation> Ɗemngal gonngal kaa fu, ɗee woni puɗɗirɗe. Walla duu mbiyaa jaafuɗe.